To tiĩri ən himara yadda kaah yí səksə ete a puttǎǎdiwa, maaba ete yi mbara kwangtoto hê pəi sək bə kaah yi yausə mbee yu sək ɓara yin tiĩ sə koo yin sək bə yi pamsə mee kam yi sək ɓa tum na yi niĩniira pəyaa mbav mbara to kadoo eteyi pamsə mee kan yi kaɗiwa a puttǎǎɗiwa maaɓa nga fer yisə niĩniĩra wa yi kaɗ kaɗoo kwalaariwa yi, tiĩ ɗuru pə yaa piɗpiɗa ɗuru kiyi kaɗ kwalaari ma ɓaatayiɓa ɗur ki yi kaɗ kwalaari ma sirits ɗur kiyi kaɗ kwalaari ma bəndəsǎǎtəra ɗur kiyi kaɗ kwalaari ma ɓaa ɓəsə gwang gnwag ɓa, ɗur kiyi kəd kwalaari ma ɓaa bən dəsaa təra ngaa sikɓiss ngaa ɓəsə mete ke ke ɓa so kiyi kaã yi kaɗ kaɗoo pəmsə mee ə̌ə̌ ə̌ə̌ yí kad’wa ale yi siki sikoo u pamsə mee yi sikiwa so paman yab mee <noise> niĩniĩra, paman yab mee niĩniĩra yí ko na ɓaaka ma’à mee auya maa rau yi ma senɗa yab <noise> pamsə ə̌ə̌ ə̌ə̌ ete yí kaɗ kau a puttadiwa maaɓa. Ete yi kaã yi kung bə mee yi kwalaari kaah yin yausə ɓar ete kiyi kaa yi king bə kaah yin yausə ɓa, muee yin kaɗ kaɗoo u pəmsə mee kam yi kadwa, amma kaa nga na ɓa kə ndə taa ɓaata ɓə niĩ niĩra amma bə kaã ɓə kaɗ yaɗda pamsə mee kam ɓə kaɗ yara so nən kəna mee kama matasa kə ɓə kaã ɓə yawa niĩniĩta kə ɓə kaã ɓə yawa a kadou boso a puttǎǎdiwa maaɓa. To kaah kwasi yaɗda kə baa kaã ɓə kaɗ kaɗoo kwalaariya kaah yi ɓə wil ɗəda ɗəm mee hana ka ɓə kona wiiyo mee ɓən kau yôrma ɓə kaã ɓə kau ə kaã ɓə kwaso ɓə yôr yôrma pamsə ma a kaah yi ɓa wil ɗəɗa ale ɓə sək tinima u pamsə mee ɓə sək ɓa hana ka keme kə ɓə le putwa maaba mee ɓə koa wiiyo mee ko ɓə kau yôrma ko kuma mee ko ɓə fəd wiiyo ma bə kaah yi na ɓəsə mee ɓə fadba, kaah yi ɓə kwasi yi ɓə wil ɗəda mee yi pamsəwa mee ɓə səkra, amma niĩniĩra pam mee kama ete yi kaɗ ma maꞌā bəkawa, yo kad yo maã mei yi wosaa puttaɗiwa rau kaah yi wosə sə handa salla yi sen handasal eteya ra, yi ete kwalaari a wiiya kaah ri kuma kaah kiyi kaã yaa kwasi ale yo sək bə pamsəɓa, amma kato nga kə ndə taa kə nɗə taa niĩniĩta, ete yi niĩnii! Ra, hun amma yi kaã yi sen senta mei yisə puttǎǎɗiwa maaba yi ma dəda pamsə mee kama yi sək bəka kwalaariwa ra ete yi kaã yi san yi kemei yisaa puttǎǎdiwa wa pam mee kamai əə̃ yi kang ma semɗa ira atom a hanfina yi sək bə pamsə yabba, hara ka ɓaata aa wər mee yín sək bə kwalaari ɓa hana banda ɓaata ma ma a maꞌǎ mee ěě a bə yi səksə səɓa, kaa kwasi hana ka yi wo yi kǒǒnə ka kwasí amma kə ndə taa ngaa nawá ngaa niĩniĩta ɓaata sai ɓaata ɓaan ti kwěěreteɓose a wee mbəsawa ɓaata ɓə ti kwěěreteɓose ɓə kər puttǎǎɗiwa ɓa kər puttǎǎdiwa kawa ɓa bədaa ɗəɗa lo pamse kama tom yaa kər bəkaake daud.

Kiyi kaa yile han yisəba yigada makaranta hin, yi konaa makaranta bəyin ko yəsə makaranta kənso ba, ba yin koyasa ahan kau yama ba ba yi koyasə kənsoɓa, ɓaalo ɓa kon hisa amma ɓə koya bə kwnaari ɓara, kkya ba kwalaari mee usinyo ba ɓatas nau, ɓa kosəwə rau bə pam masik kwalaaribə ra, ko bə pam ma sik wee mbasa bə, ɓa kobə pam ma sik sem yabra ɓa, ɓa ko bə pam ma sika u ba yam ɓasə durba baata baa yám ɓə yám ɗuru pam keme əə ûwə maa ndə yaman sə ndə tungya makaranta sə nda things aham kau yora ɓa ɓa ko ɓə kir kaa kanso ete mrr yi ko ma senda mei yi kkoa kir kaawa bəsəɓa kə koyaa tom wa ran a tom n kwalaariwa ra amma memere ete yi koma senda mei bə kiyi ko yi kau kənso ba ba kinya tom ba kwalaari bə ƙo yaa kem kiyi kau kənsoɓa rau kai tom ba tadwiiyo uruwa an su mee ete mee nda ni’iniiira rau pem mee yi kad kadoo u yi pamsa mee yi kad kwalaari yi sen mei bəki yaa səkɓa rmu abu nən səksabə maa nan kwasi wunmo ma ɗaɗanara fiding dadanara fi ngyəu ma ɗadanara findinggau ete yi ma’a basa him meeyi yau mee yaa kwasi uru. Ete meee yi koa kau yormawa rau yin koyi kau yormi yin yau mee yaa kuma bbə kaah yi tisasa mee yaa ko ngga panthaa diwa maaɓa ka taa ɓaata naso ɓa ko mee ɓə kau yoma kama ɓan ko mee ba baawa yi kon kani amma a pə nasə nə korau, baawa yi kon kənai amma panasae na korau ngon madkə ate mee. Ɓaa wa yi kon baawayi kon ba kangaa ko nga taa kansi ba rau wa tom u kwalaariwa ra <noise> ɓaata him ɓan le pnt, pnt nigeria baata ba komee pam ka ko ba kau yôrma bə pamsa ba amma bako ɓaa ko ba fadka kansoba rau a tom u kwalaariwa paka ɓaa ko ba tam ba dura maɓatawa dunti bpse ma banta tod beta ba mabari kana hisa beta ba ko kobo ko hana bəna koɓaa hanana mee ngə na kobora ə ngə todo ɗaɗa səra ɓan pamsa mee kaana <noise> niiniira yi romwa a kadoo usuwa pam mee kama keme àà kaɗoo usu wam maa yin kwasi ba ma bets kan ma ɗatə ɓoi-boi kadiusu maa rau yin kwasisə hana ma ɗadanai yin kwasisə edsiyi kadi usu tan yin tom kwalaari to mee bə ƙəna káa1 na keê ba mee nan na mee kan mara n ete kiyaa kaâ yi kime yi kura mee yaa sak tirima ra pam a keme ete mee yi niiniira yi ma’a meryisa niiniiira warau yi maa <noise> yima tinima kwar a ɗuwa’ira u pamsa mee kiya sakba mee koyaa kwasi mee kiyaa kwabi pabsisi me kiyas kwasi tonesi mee ki yaa kwasi wmaiaa embiss mee kyas kwabi maasi mee kiyaa kwasi ɓan báátəra ba yaa kwais put yim kaɗsawa yaa kwasi a kiyaa a kadoo’usu a puttaadiwa wa baa ba pamsaba mə ma’a mee eê lallai kadoo usu rau ma ɗada masara, wà nan keê na keme a niiniitabaa bə fira nwee a pabbosa wina ɓosa Baa ɓə fira ngwee yaa yi her ɓas two yara yi pam mee kama <noise> bə fira ngwee ɓaa ba her bəsəbə pam mee ba fira ngwee ɓəə ba jer basabe pam mee fira ngweewa pam mee yi tomaa amii aniiu nga yadda pamsa mee kam yi tomyâ a kadoo’uwu a patta drawa amma ka nga tas baata ba koba ngatas baata baata hun nda tiya amma ba m’a ba’ pamsa mee kama ba kad kadooboso a puttaá diwu wa pam mee <noise> a yadda kaɗoo ɓoso a niinii raya pam mee kama keme a ɓə kadan kadoo kwalaariwa ka nga tas baata ngwa maa ɓa niiniira ban le niiniiton le ngwa maa ɓa kon meetes, ba kon meets kwaksa əɓə yar mee niiniira damra amma ɓə ɓə kaǎsa bə wer kəɓa senra mee kama baats kəbə kaa ba sengye baa <noise> be thiisa ba rau mee kan ɓə kaâ ba sengge wamaan tryəne tunsa maa payi kaayisak ba pamla ɗina ngwa yi semma hitora ding ngwa yi sem ma batin saƙsə mee pamman an kwasisa a kadoo usu a puttaadiwa wa mee kan ka kaâ a haa nuwà a sengga bəəsəɓa mee kanwa na tom ba tadkora ba rau ete kam kiyi kaskad kad usu kad’usu kuma kam kiyi tom kwalaari kadiusu kuma kiyi wo bafadwii yoba amma nga nasowa maa ete yin kaâ a haa nwud a sengge bəəsaba mee kam a tom ba tədkərə ba rau ete kam kiyi kaa kad kad’usu kadi’usu kuma kam kiyi tom kwalaari yoɓa amma nga nasowa maa ete yir kaǎ yi segge yi kem a thyane ka yi tom bisau ɓaata kema aa kayi pedsa makaranta wa ka yi raa thinima bimau <noise> sem sai mee nda tas timan saadda hana te yi tas tinimen

Mee aâ ââ kama kaɓa kaa ba too ba sak thinma kam kiyi ba kwabi a kadooboso a puttadiwa maa mee ete pam mee kama ete mala mee yi niniira rau, <noise> miiniito kawa rau semu hauram wara, niiniirara rau sem u ete kiyas sak ba sem kwala kwala ra bara niiniiwa rau nda ter ete ki yaa mi təfas kokrok kiyas yisak bakaba, nda fer ete yisa matafa kokrok kiyaa kaa yi sak ka yen kaa yi sak ba kaasa kwasisə hana kan kaami ba amma ka nda taa <noise> ngwa ma ete yi sa yi kaɗddadora a bə yi taase ba yim yau mee kam yi tod ngwa maa a kobo yi taasawa baatan a kobo bə vim uu se ete ete maabiriwa tin taa taa siyo kam yi tod nok nok siyo an wee handara ka taa baata ngwa mee ba taa kob kawa na bə kaa ba tar durra ɓan kaa baa tar taadi mee miniu ban ko bə karga sal amma kobo beso siyo ba ma’a mee kaah yi na ba mee bən yau mee a kwau kwauwa a fer ngasa niiniirawa mee mmiu mee nga koon dan bəsəɓa po kaâ yi nga kwais lau wii yowa